E oua, coscì à memöia, de lampadiñe ghe ne saià... boh... vinti? Circa vinti, e cangiâle, succede, purtròppo, succede fiña tròppo de spesso. Dixe che ste lampadiñe modrne no dovieivan rompîse guæi, ma no l'é pe ninte vea. Saià un dexe giorni che ò cangiou l'urtima.